Yamojanga yave yaiko astronauta rami jare ñanekirei yaja iru teta rupi jaema se jae ayuavae va yaikua kavita no jare yaikua kavita kia, keti ko ñanekirei yaja va jare mbae ko ñanekirei yayapo jokope va, ñanekirei yaiko jokope yae tenonde no yaikua ta kiraira jokope yande puereta pa yaiko jokope ani kiraita pa